Oh! Ny valagnora gny voay, valagnoram-boa, ha, mahery io. Laha ohatsy misy biby, na io fia, na io biby mandeha, ka mandalo agnilan'ny voay iny eo, sokafiny bevata valagnorany iny, la samborony amy valanorany iny amizay la akarapony. Laha vo tafilitsy aminio ao, lafa tsy mipoly sasy zay fa la maty. La asiany fanindroany ndraiky, akatony fanintelo ndraiky la valanorany iny la ateriteriny any amizay raha samboriny iny.